Kaleeroo i siifaa jamaa le be keeriŋ, kiloo fula kaleeroo be keeriŋ ne, kiloo kiliŋo be keeriŋ ne. kiloo luuloo be keeriŋ, kiloo taŋo be keeriŋ, kiloo muwaŋ, muwaŋo be keeriŋ, kiloo muwaŋ niŋ luuloo be keeriŋ. kiloo muwaŋo be keeriŋ iyoo mee kaleera baalu. niŋ hewolu be keeriŋ, i ka tabiroo, i ka a, a utilisee wo tumoo le la.ňiŋ kiloo loolu taalu. niŋ i la sinkiroo warata i ka tabiroo ke wo le la. Iyoo kaleerandiŋolu, i ka kini keeňaa, niŋ, kini <hesitation> keeňaa tabi wo le la, duuraŋolu. <hesitation> soosoolu, i ka i tabi kaleerandiŋolu le la. Iyoo kasiloorindiŋolu, i ka jii kandoo le ke wo la jamaa jamaa i si naa, i ka jii kandoo le ke wo la haa.